Vurìu esi 'na cavalëtta ch'a sauta ënt i pra tüt ël di përché a sta sempre fora a l'aria düverta e përché a sauta da 'na flur a l'autra e pensu ch'a sie propi bel